لما رجعت إسبوعا للوراء أول شئ سويته هو إني إستغليت الفرصة عشان أعدل بعض القرارات اللي أتخذتها، مثلا صار عندي موقف صعب حاولت أغير الطريقة اللي تعاملت فيها معه، <hesitation> بعدين يمكن التقي بأصدقائي وأخبرهم عن الأشياء اللي خططت أسويها في الأسبوع الجاي، وبحاول أستفيد من وقتي معهم أكثر، كمان إشتريت أغراض أو عملت <hesitation> أشياء كنت حابب أسويها.